<noise> xó iꞌthán ikhaa mbo̱, <hesitation> mbo̱ naꞌñuu, mbo̱ na̱gu̱xi̱i̱ ajngáa rí ge̱jioꞌ, méro̱ xómáꞌ iꞌthée̱n xkuaꞌnii máꞌ ge̱jioꞌ mangaa, rí tiémpo̱ rí <hesitation> enéro̱, <hesitation> ju̱ꞌu̱u̱n ngúwán, ído̱ máꞌ ndayá ikhaa nobiémbre̱, disiémbre gúwán gúwán gúwán, nguáná asndo <hesitation> nabóo, nabóo iya, nabóo iélo̱ꞌ ná inuu ra̱xa̱, ná júba̱ tsída̱ꞌ, ikhín ná ilianténko̱ ge̱jioꞌ. <hesitation> rí enéro̱ a̱ꞌkhue̱n ju̱ꞌuun jaꞌnii nguáwán xóó, <hesitation> enéro̱, febréro̱, xóó máꞌ ngúwán. Yá ndañáálo̱ꞌ rí márso̱ a̱ꞌkhue̱n na̱nguá guéño máꞌ ikha, naꞌne mika, gakhe̱ wáa mika rí partír rí márso̱ jma̱á, mbá ndayáa rí márso̱ abríl a̱ꞌkhue̱n mika, a̱ꞌkhue̱n mika me̱ndakho, <hesitation> pero ikhaa tsejndo maꞌáa̱n máꞌ iya, ríga̱ xómá ríga̱ iya̱, <noise> rí ikhaa mayo a̱ꞌkhue̱n. Na̱gi̱ꞌdu̱u̱ máꞌ ikhaa naxnúu gíñá, waba máꞌ xúꞌkhue̱n i̱ꞌkha̱ gíñá, rí ánte̱ rí ma̱ꞌkha̱a̱ ruꞌwa, na̱ta̱ꞌa̱a̱ du̱u̱n rí mbá tikhuáánlóꞌ máyo̱, mbá tikhuáánlóꞌ máyo̱ a̱ꞌkhue̱n na̱ꞌkha̱a̱ du̱u̱n rá. Rí ndayámáꞌ ánte̱ rí mata̱ꞌa̱lóꞌ júnio̱ a̱ꞌkhue̱n juun na̱gi̱ꞌdu̱u̱n, <hesitation> nandxaꞌwá be̱go̱ rí ma̱ꞌne rúꞌwa, na̱ꞌkha̱ máꞌ rúꞌwa mbá tikhu naxnúu ne̱ ná júba̱, rí júnio̱ a̱ꞌkhue̱n, asndo nda̱wa̱á mawa ixnúu ne̱ rí na̱ga̱ti̱guíi ne̱ na̱ka̱ asndo jawáá ná salúwe̱. Rí mbá tikhuáánlóꞌ júlio̱ a̱ꞌkhue̱n naxnúu ruꞌwa, ya rí ndayá máꞌ a̱ꞌkhue̱n naxnúu má ne̱ xúꞌkhue̱n, abése̱ naxnúu ruꞌwa xkawe̱, na̱ꞌkha̱ ruꞌwa gíñá, go̱nꞌ rí júlio̱ a̱ꞌkhue̱n, na̱we̱je̱ a̱kha̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n itháán xa̱bo̱ rí na̱we̱ a̱kha̱ꞌ nutháa̱n rí <hesitation> na̱ta̱ꞌa̱a̱ we̱go̱ wa̱jen, mbá go̱nꞌ, ikhaa rí beinti sinko̱ de julio̱ asndo beinti sinko̱ de agósto̱, nagájna̱a̱ we̱go̱ wa̱jen ithee̱n, ithan ikhiin buanuu, ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun rí na̱we̱je̱ a̱ꞌkha̱ꞌ ná abése̱, nguáná ído̱ nanújngoo, nujndo̱o̱ꞌ, nujndo̱o̱ꞌ xaxtu, nánguá ixnúu ruꞌwa, i̱ndo̱ó naꞌne yujnda̱ꞌ, abése̱ rí na̱nguá máꞌ. Naxnúu xke̱ꞌ gíñá rí-rigo̱nꞌ rí na̱ta̱ꞌa̱lóꞌ rí septiembre, naꞌne me̱nda̱ꞌkho̱, naxúu ruꞌwa, <hesitation> nguáná ído̱ rí naxúu naxúu ruꞌwa rindaaꞌ ansdo ná <hesitation> nangudi ikhaa ju̱ba̱ꞌ, naꞌne xki̱ka̱ nangútí ju̱ba̱ꞌ, naꞌne xki̱ka̱ nangútí ju̱ba̱ꞌ, nothon rígú jamba̱a̱, nánguá ngrigu̱ún kárro̱, nothon rígú, ṉaka̱ agu, nangáxe̱ póste̱, <noise> ixu̱u̱ agu, <hesitation> nothon rígú ikhaa aguu, nánguá esteeꞌ, <noise> nánguá rí ju̱ꞌuun magoo ma̱ngrigo̱o̱ xa̱bo̱, asndo gáꞌne májáanꞌ rúꞌkhue̱n asndo a̱ꞌkhue̱n rí naríga̱a̱ mbu̱jú, <noise> nanfriga̱án, nanfriga̱án, kárro̱, go̱nꞌ rí ikhaa septiémbre̱, oktúbre̱, rí ikhaa go̱nꞌ rí oktúbre̱, <noise> nguáná, nguáná, nguáná mawa ixnúu ruꞌwa, iikhaa go̱nꞌ rí nobiémbre̱, waba jayu máꞌ ixnúu ruꞌwa, abése̱ na̱ka̱ máꞌ ne̱ wapha, rí nobiémbre̱ a̱ꞌkhue̱n, asndo rí ikhaa. Disiémbre̱ a̱ꞌkhue̱n nabóo wáa <noise> du̱u̱n, i̱wa̱á ído̱ rí naxnúu ne̱, go̱nꞌ rí ndayáa̱ tsigu nuxe̱ꞌ, mangaa rí enéro̱ rí ndayáa̱ tsigu nuxe̱ꞌ, naxnúu ruꞌwa, ríga̱ párte̱ naxnúu ruꞌwa. <noise>